जैसे कुत्ते होते ह तो वो नक से नक मिलाकर बात करते ह। जब वो आपस में बात करते ह। तो वो पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें निकालते ह।